<hesitation> Izy da maha ela velogn'olo ka ny fisaboa amizao satria ao ny fitaova zashy mba efa hari-fomba aby, izy koa maro gne o- misy ka indre isaky fokontagny zao da misy toera-pisaboa, da maha ela velon'olo zashy, raha agnao zashy mi ndre igno karaza aretignao da ahitany fisaboa fanafody aby izay, da maha ela velogna avao zashy izy.